סְלָאם חוּיָא כִּיף דָאיֶר בָּעְ'יִית נְהְדֶר מַעָאק עַל הָאדּ אֶסְיַארָה אֶלְלִי עָאנְדְנָא רָאה מְזִיַאנָה בְּזָאפ וְעָאמַלִיַּה וּפִיהָא תֶקְנִיוֹת חָדִיתַה אִקְתִצָאדִיַּה פְּוַסְט כָּאזָא וּאֶטְּרִיק מְרִיחָה בְּזָאפ, זִיד עָלִיהָ אַנ עָאנְדְהָא דַּמָאנַה מִן אֶשִּׁירְכָּה וְכָאתְגִ'י בִּסְעֶ'ר מֻנָאסֵב, אִילָא בְּעְ'יִית נְקְדֶר נְדִיר לְכּ תַגְ'רִבַּת קִיַאדָה בָּאש תְּחְס בִּרָאחְתֶּכ בֵּין יְדִיָּא, וָאש מַעְנָאתְהָא נְעָאוֶנְכ תְּכְּתָ'אר אֶלְלִי יְנָאסֶבֶּכ.